Al e da l'età dë disdöt ani che bütu i jeans cuand a sun diventà d'moda e cambiu pa pi anche se ades i ën ai gia stantesinc. Tüte la autre braie e a më zmìa ch'a patisu tant d'pi e cuindi ël jeans ënvece a va bin ën tüte le ucaziun, a s'lava ëmpresa e al e sübit a post, l'as gnanca da stirelu